Ara-dalàna ny mihary biby ao an-tragno satria nao ohatsy Piso. Piso rehe miaro ty fanagnategna tsy ho anine Valavo. Nao ohatse Amboa. Amboa reke miaro miaro an-tegna mba tsy ho azon'ny fahavalo. Mba manaitsy ategna nao fa misy fahavalo manafiky ategna. Ary mba miaro ny, mba miaro ny fiainan'ny biby kea.